Gmaan ge, ndu uyaa mo gmaani gmoon, gamba, uyaa gbúlu, gdúhaanŧe, uyaa sesefa, wolla gaaj uŋiribe, golla gaaj unjimbile, gembe gmaa gi mada tuugna a bboorin gmaan